കോഫി ദു വിവിഥബഗിക്ലുല്ല, ബസിച് കോഫി ദു, ബ്ലച്ക് കോഫി, അമേരികനോ, രിസ്ത്രിതോ, ലോന്ഗ് ബ്ലച്ക്, ഏസ്പ്രേസ്സോ, ദോഉബ്ലേ ഏസ്പ്രേസ്സോ। തേരേ ആധരിഥ കോഫി ദു, ചപ്പിചിനോ। ലത്തേ, ഫ്ലത് വ്ഹിതേ, മച്ഛിഅതോ, പിചോലേ ലത്തേ, ചോഅത് ഏദു, പ്രപ്പ്രിയ ബരഥിഅ കോഫി ദു, ഫില്തേര് കോഫി, ഛിക്മന്ഗ്ലുരു കോഫി, കുര്ഗു കോഫി, മദ്രസ് കോഫി। കേരേല കോഫി, മുമ്ബയ് ചുത്തിന്ഗ് കോഫി, കമ്പഥ കോഫി ദു, ഇചേ കോഫി, ഇചേദ് അമേരികോ, ചോല്ദ് ബ്രേവ്, നിത്രോ കോഫി।